Yä'ki kumku'ojmä, aj aj ntzäkpa't yäki este äj ane, säkpitu'ane y cuando näntä hay aveces ntzäkpa't sonn- wa'kutyitä't nkä'su, äjtyä ntäjkojmä y hay veces wa'kutyät nhkäyu, todo yä'ki tzyäkpapä'i tzyäkpapä' konu'ksku titya'p jetej tzyäjkyajpa, jetej kyäyajpa je kajwelji'knhtumä, po'teji'knhtumä o algun ujku'ji'knhtumä, jejtzye kyeyajpa, ät ntzäj seguido't ntzäkpa jetej y este jetyät nkäspa y aveces mpinh mpinh mpinhwe'npäpatzi än ä une'ji'knhta'p, äj sake'ji'knhta'p, jetyji'ntä jetyjintäjmajme nkä'spa, yä'ki kumku'ojmä muchos tzyäjkyajpa jejtzye, tzyäjkyajpa wa'ku kyeyaju wa' kä'yoyaju y y <noise> este y este mumu mumu kumku' kyä'spa jetej y mumu kumku' tyika'pya myespa jetej y tza'ayoj äj yumpa't äj äksi y tze'pa't y nkä'tpa't nkä'tpa't y ma'tzpa't äj waye me'tzpa't tza'ay wa'kutyä't ntze'patäjtzi jejtzyetä't mespa, nta nta tzi'pa je tza'a'yi', ka'nta tzi'pa je tza'a'yi mespat nkiniya'ay, jejtzyetä't mejspa y jenä hay vece ntzi'pa't hay veces cuando mpoy tzäk'keta't ntzäke'ta't este pu'syi ane, pusyi ane igual ma'tzpa't äj waye, ma't nkä'ti, ma't nkäti äj äksi, ma'tzpa't äj waye y ntzanhpati'äjtzi ntzampatä't jete y ntzäkpa't este kä'tupä je säk y jenä nkojtapya't cebolla, aceite, todo tamalito todo ane' nyanhpa aceite y este jejtzyeti jejtzyeti ntzäkpa igualtä't ntzäkpatäjtzi y jejtzye wa'tya't nkä'supä hay veces tzä'pyapna na pinhtzi'täjpatä entre entre todos uneji'nhktumuta'p.